شوف، عشان تاخذ صورة حلوة لشخص، أول شي تحدّد المكان، اختار وجت يكون فيه ضوء طبيعي زي الصبح أو العصر، بعدين خلي الشخص يتحرك شوي عشان تظهر تعابيره بشكل طبيعي، حاول تصور من زوايا مختلفة وتأكد إن الكاميرا مستجيمة، وبهذا تضمن صورة رائعة.